बुट्टी ओहके लम्बा समय लुक्का नाइ बिग्रे देहेक तहनी पानी मारके फ्रिजमे धरेक परता। घाममे चकरामे सुखाइक परता। पानी मारके अचार बनाके काँचिक भाँडामे बन्द करके धरेक परता। सुकठी सुखाके डब्बामे बन्द करके धरलेति फेकुन बुट्टी ना‍इ बिग्रे पैता।